كنت بختار قوة خارجة تحقيق امنية لكل شخص في العالم. ايا كانت هذي الامنية اهم شي انها تكون خير ما تكون شر يعني احل مشكلة العالم كله ونصير كلنا سعيدين ومرتاحين وكلنا متساوين في تحقيق امنياتنا.